Tëtäguasu Rusiape jaereta oime guinoi Matrioska kua jaeko <hesitation> ati muñecarairai ivirapegua jaereta guirovia oiporu oyeapo supeyave oikuatia tupapirepe oñono jaema jokuae <hesitation> muñecarai jiepe guinoi mokoi ara mokoi pitu jaema oyeapo ndaye supereta jaeramiñovi jaereta ojo opou tiviapeyave omboipi ocanta jokuae tetararetape guinoivi iru aretereta pagana vae jaeko maslenita jare arete del iban kupala